Mi vo'inan fitinaaji mi wadi. mi habdan mi larta fitinaji mi wadi ha wuro amin min be sobiraabe am ngam fitina vodai. Mi hokkan himbe munyal be yafa am be fitinaji am, mi toran be, be wanna am du'aji ngam ta mi lora mi fuddita fitina fere.